Дар як шаҳри хурду ором, як рӯз ду нафар, Зариф ва Малика тасодуфан дар як китобхона бо ҳам рӯбарӯ шуданд. Онҳо ҳарду барои харидани гирифтани китоби дӯстдоштаашон омада буданд ва вақте дасти онҳо ба як китоб расид, чашмонашон бо ҳам дучор шуданд. Аз он лаҳза чизе миёни онҳо шурӯъ шуд, ки бо ҳар қадам бештар зери таъсири муҳаббат қарор мегирифтанд ва зуд ба ҳамдигар чун ду дӯстдории беандеша ва софдил ғарқ шуданд.